Obla kwan ne sikwa oka biaral mhan osi quagan gaziri aqazi mada jinu badun dazirla ma runk a ma rinyan omaka nda riyan laral mo nda roka laru or ishi nu nweren owaker asinu rima no si omimi origbu hia wiri an burai kobo gun owa ka asinurima owenru beliya zen buzoga mini ozor nu won siba hen hen ma nu da badu dazula nu na teanu ba oizma yin me honjor nkula ma nu bum owa ka zi omimi emozi omimi ke oweren an chika boru ow brol ozi nu ekwan ohuna wiri oya ri ohanna mini yo won ileerakila oyarila wiri and iwai zila nde ka chigal la azi nuri ma mbral buburu nha shi ga riken kpal owen nu de iyo rio mbral. Babekur oyegayi ba kwe karie nyijeje juja nye barkwurusiba bar kuer kary adsziga mutury azipeno mgawryr agwa ke na gweye ikwiony ka adaza ni tun aretu nomu nogwr lichre hu thie gwema nsongba over goeie nraimovwr gwome ige are noture no worl free myz ola ma ngali adaziga adazugi turimaah nyzter gways ewiony nyalla garega pricaronu ko amuzakos ruma agrarnu oah ozi azinoso owaka ninati nmote ozi ma nla owaya ka ekile owaka ekeile owaka zi reme ozinyema nha eqormu anusoa obala a hars anusoa eh.